Aa ruukiri mpendete mpendete kuria ikwa chii bia mukuo matuma naa nkara nkara ntherukitie aa na chaii yeo yeeria indi ntiendetera mono indi impendente chai ee majani chai itira sukari ou nkaa nkaria intu biu nukiri mbigagua mbigagua nyiri naa jaria maingi ti lazima ndia ino bia muthenya noonkareou mwankogoro naa nainto biu ibiithiritue guntethia u kuthiria unto bumwe mbithirite ndinabu naa indi nwiiji mwanakenda kuria mugate nukiri utii utiimu kania inguraa nya mugate nyomba indi ntirijaa juu juu ii jwa mwana aa indi inyawe no arie kiriakwenda indi kiria mpendete mono i biu na ririria ndi gwetu njaa ndii kwa juuju okwa turijaa irio bia irio biotuku kanaagatugurira agatugurira ngumii kanaa u ukaria kiria ukwigua giikugwiria aa i imbithiritwe nkigwirua chai itira sukari naanyaa mwanookwa atumaira chai itina sukari jariamuingi ontu sukari tekaa irii injega mono mwirire naa ntukuii kuria kuria into biu ja ikoo ikwacii bia mukuo antu babaingi batiendete ibakwithirwa beetara kiria baakaria ibaagutara barienda kuwa into bitina bitiutethia mwiri uni kiakwa biu ibiutethia mwiri naa iinkuria biu.